கருத்து மற்றும் முன்னோக்கு தனிப்பட்ட கண்ணோட்டங்கள், அனுபவங்கள் மற்றும் சார்புகளால் யதார்த்தம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது என்ற கருத்து. இயற்பியல் உலகம் இயற்கை உலகின் உறுதியான, உறுதியான உண்மை, இயற்பியல் விதிகளால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது மற்றும் இடம் மற்றும் நேரத்தால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. உணர்வு மற்றும் விழிப்புணர்வு அகநிலை அனுபவத்தின் தன்மை உட்பட, யதார்த்தத்தைப் பற்றிய நமது புரிதலை வடிவமைப்பதில் மனித நனவின் பங்கு. மெய்நிகர் யதார்த்தம் மற்றும் உருவகப்படுத்துதல் உருவகப்படுத்தப்பட்ட அல்லது செயற்கையான யதார்த்தங்களின் கருத்து, "உண்மையான" யதார்த்தத்தின் தன்மை பற்றிய கேள்விகளை எழுப்புகிறது. தத்துவ மற்றும் மனோதத்துவ விவாதங்கள் பிளாட்டோவின் அலெகோரி ஆஃப் தி கேவ் மற்றும் மேட்ரிக்ஸ் போன்ற கருத்துக்கள் உட்பட, யதார்த்தத்தின் அடிப்படைத் தன்மை பற்றிய விவாதங்கள்.